Cha'nem rii' qas k'o chek chkansa'n che kech'ajmenek <hesitation> re kikch'aj jun azt'yaq xu' qamin chipaam xu' chan el qas qeech ya'm kaan qate't qamam qach'aj li qatz'yaq qach'aj <hesitation> li qatz'ay pil qach'ajanb'al qakoj xib'on tek'ara' qamilma' taq raqan wuxu' wa rik'o'x li chetaq <hesitation> qas otz qab'an rich'ajiik rimal qet- am che li wunaq kechukneem <noise> k'o uleew, k'o tz'iil, k'o chewa' chipaam chi riij xa' rimal la' qas rajawxiik otz rich'ajiik <hesitation> qas qakoj saqa'n qach'oq'ab' re qach'ajan xa' kela' ke'l b'iik renejeel tz'iil, el ajeer taq tziij li ch'aja'n rii' kib'an chii' taq ya' rimal k'ot ya' cha taq jaay e cha'neem rii' qa tyoox chel qajaaw k'o chek li ya' cha taq jaay xaqara' k'o chek pilan che laaq' chek qakojon qast k'ax chek kiktij li ixaqiib' qast kechakab' chek rimal qas k'o pilan junaam chek ka'al wii' xe' kipaam k'o nik'yaj e nem na poon, k'o nik'yaj qas k'o chek taq mat'a'y wuxu' taq choqoj xa' kela' xa' qakoj chek choq'ab' re ke'l b'iik li tz'iil. e ajeer taq tziij chu' ab'aj kajch'ajmin wii' xa' rimal la' qas qaqeta'maj che <hesitation> qajch'ajmin che qaq'ab' rajawxiik qakoj qaxib'on qaya' tek'ara' <hesitation> qakoj qachoq'a'b wa liix qakojon rajawxiik <hesitation> wa liix qach'ajan rajawxiik <hesitation> qachap raqan liix tek'ara' kaw qaajch'ajminek xa' kela' ke'l b'iik renejeel tz'iil <hesitation> laaq't qakoj jun chakansa'n che qas k'iix wuxu' qas k'o richoq'a'b rimal <hesitation> kirb'an k'ax li atz'yaq wuxu' kirach'tajek.